Sèè mìŋ nɔ̀ŋ, mìŋ go kȧ nȧnɛ̀ŋ go kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ tòmo, sèè ka jɛ̀ì ko gboo mio, mìŋ kuwa jɔ̀ȧim nyȧŋ, mìȧŋ aŋ nyìmȧŋ dayȧ wèè hiŋ bi, wo nyùùŋ gbiŋ fè nyìmȧŋ dayȧ wèè dȧwiuŋ, aŋ nyìmȧŋ dayȧ, wo yèye miɔ̀ŋ kȧŋ nɔ̀ɔŋ, ɗɔɔɛ̀ wò go kȧ kò sȧȧŋ mìsiìiŋ wii mìŋ kɔ̀ȧ mìŋ dawàuŋ, mìȧŋ nyùùŋ gbiŋ fè nyìmȧŋ dayȧ wèè dȧwiuŋ nɔɔ̀ŋ, tòlaȧ muŋ nyèmȧŋ ke dòmaŋ mɔɛ̀ŋ bȧnè ke dòmaŋ mɔɛ̀ŋ wèè nȧwèè, e jeim e ɗèweɛ̀ lii nɔŋ wo jɔ̀ȧ gbiŋ maŋ kòmò mìȧŋ nyimȧŋ dayȧ wèè muȧŋ bi, sèè muŋ jȧȧ kȧnȧ dayȧa jii wo dayȧ dòùm nȧŋ jȧȧ jii, sèè maŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ hȧȧweɛ̀ maŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ jii tùlia wèè dayȧ, wò donȧŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ keì bà weèum wo hȧȧngè maŋ fɛɛ̀mȧì maŋ weè pɛɛ nɔ̀ŋ maŋ fɛɛ̀mȧì sùȧ wo dayȧ dònȧŋ mìŋ nȧŋ haangè, mùŋ yewe dìì maŋ nyiìŋ mìȧŋ niŋ yèwȧ dìì niŋ zoolò, because anyuùŋ zimgbe nȧaŋ ɗɔɔ yɛɛ̀ nȧȧŋ pɛɛ jaa yɛi kiȧ gbuuye anyuùŋ zimgbe maŋ gòla kòò mȧŋ yaȧ maŋ gboo nyiŋ mȧŋ sùȧ, sèè miȧŋ mìŋ yewe kiȧ mìŋ kɔ̀ȧ nanɛ̀ŋ mìŋ haì, maŋ gè dayȧ e sɛ̀ wèè nyiiŋ miɔ̀ŋ, because dayȧ e gaȧuŋ nɛ̀ nìȧŋ nɛ̀ŋ gbiŋ, mȧŋ ɓɛ̀nɛ̀ŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ bȧne mɔ̀ɛ̀, maŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ tɛ̀ɛ̀tɛ̀ɛ̀ mɔ̀ɛ̀ gbiŋ kɛɛ dayȧ gò nɔŋ nyimèè, wo nɔŋ woó wȧȧŋ ke ɗɔɔ yɛɛ̀, ke ɗɔɔ yè ke ɗɔɔ yii muŋ fè jȧwȧ, soo mùŋ yewe dìì maŋ gè dayȧ e sɛ̀, wo nyùùŋ gbiŋ maŋ jȧȧ kȧnȧ dayȧa jii wèè ke muȧŋ bi, muŋ nyìmȧŋ dayȧ wèè muȧŋ bi, Wo nyùùŋ ɓɔ̀ nyìmȧŋ dayȧ wòoum, muŋ nyìmȧŋ kɛ̀ dayȧ yaȧ wèè nyùùŋ gbiŋ, maŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ e hȧȧwe e jii jòòwo e jii tùlia wo dayȧ sùȧ wèè muȧŋ bi, sèè maŋ tùlìȧ dayȧ jii mauŋ fè e nyiiŋ mɔɔ̀ŋ gbiŋ mùŋ nyime ɗeweɛ̀ dayȧ dònȧŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ e jii mɔɛ̀ŋ sùȧ weèum eum fɔ̀ɔ̀yɛ̀ jii sèè maŋ nɔŋ jȧȧ dayȧ jii mùŋ yewe nɔŋ dìì dè deèuŋ nɛ̀ diɛŋ gè dayȧ sɛ̀ wèè nyiiŋ mɔɔ̀ŋ, sèè maŋ nɔŋ tiiŋ nɔ̀ŋ diɛŋ wo dayȧ <hesitation> wo dayȧ mȧnȧùm kɛɛ sɔɔ̀ mauŋ zoolò, wo dayȧ mȧnȧùm kɛɛ sɔɔ̀ mauŋ jȧȧ jii, wo dayȧ mȧnȧùm kɛɛ sɔɔ̀ mauŋ fè ke jii tùlia mɔɛ̀ŋ gbiŋ,